<laughs> Ny jiro fanao am-paosy a de arak'izay anarany zay afaka atao am-paosy izy, de izy io fitaovana entina anazavana amin'ny maizina, misy ny mandeha pile a de misy mandeha amin'ny herinaratra, de misy koa mandeha amin'ny batery.